ماذا تتمنى أن تفعل بعد عشر سنوات؟ بعد عشرة سنوات، أتمنى أن أكون مستقر في حياتي العملية والشخصية أحلم أني أكون وصلت لمستوى أعلى في شغلي كـ مهندس كهربا، ويمكن أكون قد طورت مشروع خاص فيني أتمنى أكون عايش حياة متوازنة